Naeinyi thehemu njicha ambayo niivonire iha iha kweru Mwanga. Nisafirie nkiende Mwanga nikathafiri hei nkaghenda Same, nikavona Mwanga iki kindo kichaa. Muherenda kindo kicha maana hata mbunge weru ake kindo kicha. Findo fyaghenda maendeleo ghacha. Maendeleo ambagho fukighirwa hethurarege furaha leghe fughavoni kuharikila maendeleo mecha sana. Fuvona findo ambavo vaafurahi kuvavivona mahospitali ghaaghwa mapya. Ukaingia mahospitalini wahudumu vaki kindo kichaa mwapokelewa kindo kichaa. Mahufugha ghande boreshwa handikira mahufugha luvaha haia Mwanga hakweru ha kifula haleghiro ufubawa wakiele wamifiri yole khaufugha kadu vaghire mchirifu chingi ya jumanne. Vandu vafuma maeneo mbalimbali vaende findo nafo vyafunya findo fakumba foaua findo. Kaghenda ithame hicho hicho kighenda ghame haki kindo kichaa stendi hikyo kindo kichaa, hospitali leghende mpaka hospitalinyi haki kindo kichaa wahundumu vako vapokea vandu vahira kazi kindo kichaa yaani haghire shida kwakeri nikaghona ni mabadiliko valuvaha kuliko ghaya ya kale. Nikavona viongothi wake kindo kichaa vya hira kathi.